Oko uxí, oko óón, oko uná, oko uxe, oko una, oko iño, oko jaa, oko oni, oko uu, oko o'on, oko ñeon, jama, ñeon uni, ñeon uu, ñeon an, ñeon, o'on, uxí jama, uxí oni, uxí uu, uxí o'on, uxí o'on, una, uje, iño, u'on, iño, jama, uni u'on, o'on.